<hesitation> الكمبيوتر <hesitation> يحتوي على مكونات أساسية <hesitation> زي اللي هي المعالج سي بي يو، <hesitation> والداكرة رام واللوحة الأم وبطاقة الرسومات، والأقراص الصلبة الإتش دي دي أو الإس إس دي، والشاشة ولوحة المفاتيح.